<hesitation> Ny saka indray mitovitovy amin'ny alika ihany ilay fomba fi- fa- fifandraisany. <hesitation> Misy an'ilay mifamofompofona, misy an'ilay resaka hoe <hesitation> ilay "langage corporel" ihany ilay hoe ilay vatany no miteny. Ohatra hoe rehefa tsy faly izy an, dia lasa mihetsiketsika ny rambony. Tsy ohatran'ny alika, ny alika indray rehefa mihetsiketsika ny rambony dia falifaly izy. Dia misy ilay hoe mitrerona toy ny alika koa an, misy ihany koa ilay hoe <hesitation> mivalan-drano eo amin'ny par- eo amin'ny toerana hoe izay anazy na hoe <hesitation> mampahafantatra hoe nandalo teo izany izy e.